Karazany e bonbon ty moa zany, aminay agny misy an'io bonbon gasy io, e bonbon kanety, misy hoe bonbon vola, misy bonbon akoa raha sary cigarette zay, da misy avao koa gne mogule mandeha ame télé, malemilemy zay izy io mora asilemitry avao, de misy e bonbon misy tahony farane zakabe jusqu'à ame farane pitiky.